Ekintu ekyabiireho nkareeba nti ndi nyine omugisha <hesitation> ni- ningira kikabaho omu mwaka enkumibiri abiri abirineena ogu oguhwire obunafuna omurimo gwangye ahaakuba nkaba naaheza nkaba naaheza nka naaheza kusho nkaba naaheza kushoma <hesitation> baaheza ku- kunti kuku kumpa degree kunjweka degree yangye,-a naabanza ka noomanya waaheza ku- ku- kufuna degree ora oine kuza aha street kuza kuronda emirimo <hesitation> nkatambura naaronda emirimo ahunaabiire ninza baguma nibangira ngu rindaho oteekayo ebipapura byawe bakugira ngu rindaho nituza kukuteerera hahwaho week hahwaho weeks ibiri batakakugarukiremu konka kunaabire ndyaho aho hindi ahindikukorera mbona ba Bangira ngu handiika, handiika oreete ebipapura byawe tureebe yaaba turakuheereze omurimo, mpandiika tiharahwire na week terahwire naaba dyaho mbona nti banyeeta ngu ija otandike okore, kandi omurimo gubampire aha tigwe murimo gunaabiire nshomiire, mbwenu aho ninkitwara kugira ngu ningira nkaba ndy'omuntu w’omugisha ahakuba haka hariyo abantu abingi hariyo abantu bingi enyima okwe abaashomiire ebi ebi ebindikukora konka tibarafu tibarabwine chance kugira ngu baafuna ogw'omurimo, mbwenu ningira nti nyowe ahabwangye ningira nt'ogwe gukaba gury'omugisha aha side yange kugira ngu na- nafuna ogw'ogw'omurimo ahaakuba nooreeba already nkaba naamazire obwire ndikukoraki, ndikutambura ndikuronda emirimo